Binafsha rang sirli va ma’naviy o‘sishni ifodalaydi. U ko‘pincha ijodkorlik va hashamat belgisi bo‘lib, men bu rangni ko‘rganimda ruhiy chuqurlik va ijodiy g‘oyalar haqida o‘ylayman. U meni ijodiy tajribalarga ilhomlantiradi.